مشروبى المفضل هو القهوه المثلجه و يتم تحضيرها عن طريق ان انا بجيب كوبايه ازاز وبحط فيها لبن ساقع جدا بعد كدا بحط عليهم قهوه و افضل اقلب اقلب اقلب لحد ا كل دا يغوص فبعضه و بحط سكر او اى حاجه انا عايزها تحلى الموضوع تخلى طعمه حلو ومسكر و بحط كريمه عالوش لان بيخلى طعمه كمان حلو جدا و بحط شفاطه وبشربه